a inomo yang paling tomagae lo duru kai hali manege okia o pitza karna pitzaka manege ma varian kai ngoe dema gauku dema namoro pokonya dagingla sagala daging manege demena pitzaka aje pitza manege tero de kao roti lo duru manege manege kangano dema dema daging de gauku aje dema sosoli manege yang paling tomagae lo duru kai hali kai hali karna nyawa jo kia jo akana lo jo dadi uwa wo akana wolaka lo wo dadi uwa dadi lo duru ma ma rasa ibeda de tokoka ma rasa idoaso kia idoa so tomagae.